Buran mi ɗo laara da mi-mi waala nana, gama to mi ɗo laara mi yiwaan hoore am, mi njanngan, mi vindan, mi luutan e limse am, mi ya luumu, mi waadan kauwanci, mi yahan njanngirde, mi yara kala-mi waadan kala ko mi wadi pat ko mi waadata pat himɓe saare somata be am amma. Dikka mi ɗo laara da.